<noise> Ah, tari an murun itik ep bon'ot- in- toh iahrat. ep nunukik nah arak an murun itik ep bon'ot- in toh iahrat. iau kal kamap tar- lari tik ep baran tingon a gat ep nuknuk khon palai nuk toh rumai lolou lik ting ontoh pukun nah- ep- tarai dit ginom gau. Apa gat epl nuknuk saloh khon lou pas tah pukun nah ting nah nap al khes gau sur al wuvur gau. Lar nah ona. anah a nuknuk lik sur al kamap itik ep kamatan tarai nah anmur, ep isen dit aning leklek o- ba tarai na igat a kuk, ep bot, igat toh baran rhop laring, iau anah a- kikilang lik sur nah an mur, ep nuknukik el kam, an murun itik ep bon'ot- in- toh girismas, ao- ia- kal kamap itik kamatan barsan tar larning nah ep kheskes aning el akak, aning a gat ep rumai akak, ep ap akak khon khes, ap kai nanatuk bhel inap dit el sarai tok baran khon laun on, mah kal gat al kai nanatuk <noise>